Close friends <hesitation> I have so many friends in liberia here socially, spiritually when a comes to ley church sporting friends because I love sport workmates which are my close friends business friends I have so many friends but few are very close to me my best friend is my wife and she is thirly nine years of age she is one of the closest friend I ever have and will forever have yes coming to my social life I have abor three friends I regard as my close friends one is robert who is thirly eight years old another is konah who is thirly five years old and my boy my brother john who is thirly six years old these are very close people to me ley check on me all ley time We do things together eat together watch games together do business together go to church together these are my close boys yeah wor a day when neh see me ley worry a day when I see neh I worry ley always take phone check on me I check on them check on my family my children likewise do I do ley same to them I think these are ley four peoples I classify to be my close associate and friend neh yeah my wife and my three other friends as I stated in ley interview.